ⵡⴰⴷ ⵀⴻⵏⴻ ⵎⵡⴰ ⵀⴰⴷⵉⵏⴳ ⵢⵓⵏⴳ ⴽⵓⵎⴰⵜ ⵙⴰⵍⴰⵙⵀ ⵜⵓⴽ ⵜⵓⴽ ⵜⵓⴽ ⵢⵓⵊ ⵜⵓⴽ ⴽⵓⵢo ⵀⵡⵉⵢ ⵜⵓⴽ ⵢⵓⵊ ⵜⵓⴽ ⵏⴰⵀⵉⵍ pⴰⵙⵉⵏⴰo ⵏⵉⵍ ⵢⵓⵊ ⵜⵓⴽ. ⵙⴰ ⵀⵉⴱ ⵎⴰⵜⵉⵎⴰ ⵢⴰⵔⴰ ⵀⴻⴷo ⵎⴰⵜ ⵙⴰ ⵀⵉⵔⴰⵜ ⵜⵓⴽ ⴰⵜⵓ ⵉⵉⵏ. ⵏⵡⵉⵢ ⵉⵙⵉⵏ ⵏⵢⴻ ⵎⵡ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵢ ⴽoⵏⵣⴰ ⵀⵡⴰⴷ ⵍⴰ ⵢⵉ ⴽⵢⴻcⵀ ⵜⴰⵏ ⵜⵓⴽ ⵏⴰ. ⴷoⵀⴰ. ⴰⴷⵉⴷ ⴰⵍ ⴷⵉⴽ ⵏⴰⵉⵏ ⵡⴰⵙ ⵉⵏⴰⴳⴰⴷⵓⵙⵓⵔ ⵀⴰⵔⴰⴽⵉⵔⵉⵏ ⵡⴰ ⴰⴷⵉ ⵀⵉp ⵡⴰ ⴷⵓⵎⵓⵜⵉⵍⵓⴽ ⵢⵓⵣⵉⵏ ⵓⵙ ⴷⴻⵢⵜⴻⵔ. ⴳⵉⵔⴻ ⵉⵙⵙⴻⵍ. ⵏⴰⵏ ⵜoⴰ ⵙⴽⵉⵔ ⵉⵢⴰ ⵎoⵏⴳⴻⵔ ⴷⵓⴼⴰ ⵡⴰ ⴷⵉⵎⵉ ⴽⵢⴻ. ⵏⴳⴻ ⵡⴰⵙ ⵀⴰⵔⴰⴽ ⴷⴻⵍ ⴼⴰⴽⵀⴰⵜ. ⵏⴳⴻ ⵏⵉⵔⴰⴷⵣⴰ ⴽⵀⴰⵢⴰⵔⴰⵜ.